Wani gami bəitənə yakəl nə kə, wanə mangamibəitə kay min dolə ba zum nəkə wanə da bəmirə. Ettən wənə mi dole ba zum nəkə yaw binu bə yaw mini ar yenərə ay bə pat wanə da bəirə nə ii da abə ay pat min dəkə yakəl sam tarən nə kaw minu a da mallu ay ada wa wa wa ko wanu da bərə mi mentə men sosai en anguwarə narən wani en anguwarə ani samsən səwrə niya səwrə ada nə kaw minu bə wa wa ko wanu bə da bərə. Gbənarə wani mikə re tarorə ka wwanu elmi el nə yakəl nə wəmbəl nə kay yakəl an bemi mi bə me dəkə dən yakəl i al sosai ama mi mi dolə ni ar ayre rə. Gbənsə may wanu nəkə mi dəkədən yakəl nə duniya ni ninkə mi da nu re ay wanə da bəmirə mikə da kir dikərə har ma ikə tə ən i kami asibitirə ani inbi tan bə min dəkə yakəl sosai. Anarə tarə wani nəkə mi dəkə dən yakal- min zokəre nisə zum da nimi sə ko wanu da bə mirə, gami gan lini nə boni nə yakəl bə nə niya bə niya bə pat, kay min dəkə yakəl min zokəre. An narə narə wani nə min dəkə yakəl nisə ba zum sə arae inu sə pə e kamsəgə mam belə pa am ko wanu da bərə ninkə sé awrə pa sə ənkə ape sə kə ali kə a bá bá are unsərə re aw sosai Anarə gbənarə anarə gbənarə nəkə mi dəkə dən yakəl mi zokəre kawminu ada malu ay pat i da wombə wanu da bəyro. Min bə mi mimin wanu da bəyro a da yakələre en wəl guru kome mi dəkə dən yakəl min zokərə abə sosai mabu minu ada malu ay nayi minu en nergəre ada wa wa gabaki dəya a da sendəsə ada yakələre sosai are nə pila yip, are nə pila yip ko wanu da bəyero kay an hautə daysə zuli an gə min yottə i i za ay bə ire gəkə, mo ɓa zum mə re gəkə in məsəapa, iren dukə kulə an gənsi usoko nisə mə kamə ɓetəm nə wombəl sə nə yakəl mən kə iza e abə ebə kə a roydə kə kə ləy dələ di ay ən gənsi usoko. Ninkə sə ire rekə ay bə pal mən mə gontə, mə kami, mə payinə nay linə məni nisə ire ləy nə wombə gani ani mən nəlle ən ni ani. <noise> ani min dəkə yakəl nəkə kome sə ettu wanu nidəkə yakəl nə kay ko ko ko mi lay aya pat, mida nə yakə mi ləy aya pat mi da nə yakəl, nə kaw minu yotə səwro, samsən səwro ipe me pen nə temlə ɓikəl mi bə mi pei pen nə temlə ɓikəl. Kaw minu ko mikə re har komni a, mikə re tantile pa kay aya pat. I da pemisə in aykə mari aykə pemi nə <hesitation> bəl maal bəl may mán nə mikə min dəkə yakəl in ali sosai kome sə taru nə min dəkə yakəl, min dəkə yakə sosai en anguwarə ani kawminu i dən a gaw gən wa wa wa ko nama a sigənə məsəparə. An kaga ay aŋ an ka ga ay ay ba zum kay min dolu min gənsu usoko usoko wanu saw sə mi re tə kəre aw an be wan mə sə pa yakəl mini an be. Yakəl mini kome sə nəru nə ba zum ay pa urkə un ben be nakəl, ben be kəsələ min dolu min gənsu usoko usoko usoko ni sə gbəngəsimi dam sə nə kaw minu wawa ada yakələre a da niyarəre ko wanu a bəmirə ibə wanu da bəyrə i mə eli ay pat bə ekə a mimin rəl mi an ko wanə al kən yu bə kən zakə mə gonti nay linirə mi da nə yakəl a bəybərə bəybərə an be min gənsən usoko usoko.